Tsy magnana ambara za satria tsy mbola haiko ilay izy. Moa zaho koa tsy mbola nifandray na nifanerasera tamin'olo avy akao. Dia tsy hitako zagny ilay raha zakaina mikasika an'ilay kolontsainan'olo avy akao.